Rarenii ak ishin dukan kas ijemt won ishin uf dagetit jirra, won ishin kool ishia sun ilt ishia lilla gugurda, ilt ishia sunenii halkanii lilla laf dagarti eden, guyar laf dagarti suniff dandeete dukan kas ujum ishia midafetiey dukan kas akum ishin feet ujji midafeti dukan kas laff dagarti kool kabdi akum feet ijeemte won ishia midafeetiey woishin sagale borbadatia ama akum ishia marati.